<…ptoa>Eka! ñ'ahy moa. ñ'ahy avao zay. ñy teako miketriky aminy ñy valañy vy ;fotony ñy valañy vy e. malaky mandramby hafanà. ñy valañy vy koa tsy raha mety vaky ndra i ro manaoakorimanaoakory ñy hafanà iketrehan-teñ'aze. zay ñ'ahy ñy k ñy itiavako.